ଇଟା ମୁରଲେ ବହୁତୀ ଅଚ୍ଛା ସାଲ ଥିଲା, କ୍ଯୋଂକି ଇସ ସାଲ ମୁଝେ କଲେଜ ପହୁଂଚୀ ଥିଲା, ଫସ୍ଟ ଏର ଥିଲା, ବହୁତ ନା ନା ଦୋସ୍ଟ ଵନ ଲେ, ନା <hesitation> ଜଗା ଗଲୀ, ଔର ବହୁତୀ ମଜା ଥିଲା, ସାଲ ଭର ଦୋସ୍ଟ ରୋଗ କେ ସାଥ ଘୁମଲୀ, ଫିରଲୀ, ମସ୍ତ ମଜା, ପିକନିକ, ଵିକନିକ, ସ ଜବ ହୀ ଥିଲା ଥା, ଇସ ସାଲ ମୁରଲେ ବହୁତୀ ଅଚ୍ଛା ଥିଲା, ଔର ଇସ ସାଲ ମୁଝେ ଫସ୍ଟ ଏର ଭୀ ଥିଲା, କଲେଜ ରୋଗ, ତେ ଇସ ସାଲ ଭୀ ବହୁତୀ ଅଚ୍ଛା ଗଲା ମୁରଲେ।